Ia, izy koa ndraiky edy e kolera gri. Fa izy edy izen̈y <hesitation> koleran'ny jôfo izen̈y zey fivolan̈anay izy io. Zen̈y zey raha tonga an-tsainakà voaloha hoa zaho jofo àby ty e kolera jôfo izy volan̈̈iko tsy dia itako loatry raha ten̈a spesialy be fa zay fô.